مرغۍ په عمده توګه د غږونو له لارې په شمول د سندرو ویلو مختلفو لارو د ملګرو یا د ښکاریانو د جذب خبرداری ورکوي یا د بدن په زبه باندې دوی خپل بڼکې اوچتوي یا یې پورته کیي <hesitation> او یا هم کله چې دوی جنګ کیي آوازونه باسي.